No faɓa ɗengal muɗum nefirta ɗum. <noise> Faɓa e ɗemgal muɗum kangal nangirta marefuel fittum ira bubi en, e nyucci en, <noise> e konyame muɗum fu e wodi faɓe ɗen lemuto juto. To yi konyamata fu e wawi fi'irrgo ɗengal gal ko nyamata on dotcca etta moɗa. Ɗengal gal kangal mettirta, kangal nyamirta, kangal <noise> famirta fu, ira on mi non ɗon